Raha asainao misafidy aho hoe <hesitation> iza no tiako kokoa amin'ny alika sy ny saka? Dia ny alika no tiako kokoa satria ny saka <hesitation> miantsambontsambotra eny rehetra eny sady makota mitondra fatim-boalavo miditry ny trano ary manao ny malotony eny rehetra eny. Tena <hesitation> tsy laitrako ny fofon'ny pipin-tsaka, manamaimbo tanàna. Ny alika kosa <hesitation> rehefa voataizanao hatry ny <hesitation> nahakely azy, dia <hesitation> sady azo atao ho namana akaiky, no <hesitation> afaka ny ho mpiambina tanàna ihany koa. Afaka manaraka anao eny amin'izay alefahanao rehetra